Koa fa ririniny irô ekiray àby io mamory hanin̈y zen̈y rô avorin-drô tany araiky ze hanin̈y oanin-drô aviô asitrikin-drô ze raha io. Aviô alain-drô onon̈o aminjay tany an̈asiany izy amin’ny alalan’ny fofoko ny raha io, karà zen̈y.